गुस्सा शब्द सुनते ही हमारे मन में तेज भावनाओं का विचार आता है। जो ऊर्जा से भरा होता है। गुस्सा एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जो तब उत्पन्न होता है। जब चीज़ें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलतीं। या जब हमें कोई अन्याय अपमान या किसी भी प्रकार की हानि का अनुभव होता है। गुस्से के समय हम कभी कभी कोई गलत कदम उठा लेते हैं। या अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। गुस्सा कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को तय करने। और खुद को बचाने की बहुत अधिक ताकत देता है। यह हमें अपने प्रतिक्रियाओं को समझने की। और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की ज़रूरत प्रदान करता है। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अन्याय के खिलाफ गुस्से को। सत्याग्रह में बदल कर दुनिया को नया रास्ता दिखाया। गुस्सा एक आग की तरह होता है गुस्से को समझना। उन्हें संभालना और सही दिशा में देना हमारी कमजोरी को ताकत में बदलने की एक बहुत बड़ी कुंजी है।